Inā makemake kou hoāloha e heluhelu ai i mau puke akā 'a'ohe ka manawa, hiki iā ia ke nānā la i kehahi mikini 'apo leo o nā puke a ho'olohe i ka 'apo leo mo'olelo.